Tamin'ny tao enina ambin'ny valopolo sy valonjato sy arivo tao ambany fahefany- tao ambany fahefan'ny Royaume Uni i Nizeria <noise> ka nantsoin ho Nizeria io ny anaran'io firenena io nalainy baka amin'ny <hesitation> onin'ny Nizere. Izay zany nahatonga ny anaran'ny Nizeria avy amin'igny ony Nigere. Lafa tonga amizay ngy tao efatra ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo la lasa zanatanin'ny Royaume Uni tanteraky amizay i Nizeria. Tamin'ny mille neuf cent soixante amizay koa i Nizeria nahazo ny fahaleovatenany.